Қобилияти бахшидан яке аз муҳимтарин хусусиятҳои инсонист, ки дар зиндагии мо нақши калон мебозад. Вақте ки мо бахшиданро меомӯзем, мо дар асл на танҳо дигаронро, балки худро низ аз ғаму ранҷ озод мекунем. Бахшидан маънои онро надорад, ки фаромӯш мекунем ё розӣ мешавем бо он чӣ рух додааст. Он маънои қабул кардани воқеият ва ҳаракат ба сӯи оромӣ ва сулҳ дар даруни худ аст.